Yauwa, paidar ka wastha mwa monti a loktin kaɗa tayiman a tara tan iri ka ya mwa nga kama ka jiɗai bara mati kam ka bara kirthir are gan paidannan gaskiya dar han. Yandara kig da amfana ta kwaling ra kig ta ui kilthir. Fes ɗa amzaran ta sidi ta wasthan, fes gdta, amta hauni a ui kaya lukwa monti, ton kana ta wastha kaya ui montira mna, kaya ui iri amdara ta mbanacinai ka galalan saga, ma mwa saga ɗainyi gan kwa takal ta mbana cinga ashukudu saga, gaskiya paidan sosai. Da yadda ka wastha lukwa monti tun kaja naziri kal lukwa primay, sakandiri, inja nanaga makana har ma gada ui kig mwa montigan tun kigta wasthan waka, makana har mag sa kal kama gada njiɗai kwa gaskiya paidanan gatta moran sosai wa da yandara kamda kamda damwa ta mora wa, gaskiya don gada wula, gada mwa njiɗai monti a avara kamata ga injai ga njiɗai, chil sanyar nir chai, ko kuma ga chil kasuku ko kuma ga mwa tayimra kamata ganma ga mwa dogarau taka kiraga yanda kig ta ui yal kigta rochin kirnga. Amma tayim ndan jadi sad tayinara ka shaawa talkwa laga kana ga mwa monti nara ka karag ta mbud rag a mwa paida akamavi. Kuma paidan komata ga njidai monti gan tun an, gada wasthan gan kwa paida ada sosai don ta mbanachinga ka sun lang. Inja mussamma ɗa iri nanaga. Dai more especially, ɗai yanma nanagan gaskiya avaɗa ɗar, ɗar tara, adi ɗa nara kiya baran tata uija wa don a gaskiya makana har ma, mi ui ki mirda ɗa tayimra kiya baran kwa ɗa njaidara nanagan kamata ɗa njaiɗa kamata ki njiɗai mwa kaithir la, ago ki ui sira kita mbanachin amdara nga=nga ale. Kuma paidar ga hau wastha a monti tun kaya ta wastha, ka injiɗai monti tun kata wastha. Ka njiɗai monti tun kata wasthan, gara amdora nga ɗai iri baban salaka. Gada ti moran tun taga chu a donga maga sa hala kabu gasa hala kabu gas a hala ga moran. Inja amzagan amzaɗa. Tayimra donang njidai saki kwa ja ye ja kunta kala. Ja zihdo loktura ko da kabo ɗau kig nan, ko da ɗan kig nan a loktura kaja kwa nda ye jada iya njai tuka nara kuda ja mwa almuzaranchi kuɗa paida adi. Ta paidachin ye wa, ta paida chin kɗamanye wa. Ninda ga ata faru wa makana har ma da ui ago <hesitation> makana ja ui tarbiyara mna yandana kam da bara. Montiyan kuma sa hang kaja chilla amda, irin njair rayuwa taka amda are. Iri ago, mimi kayata mwa kaya ui takura kaya ta mbanachin karni, ko da amdora nga ta sthimbiyan are ada- duwa, <hesitation> ko da makana har jara kaba, taka kabilu daban daban yari daba daban monti makana gada mardi kwa kig chu wastha nda gaa kira nantang ngwa kildi san nara ta mirdi paida laga, kuma nara kaja girmama amdafa a kanag are jada mi ta paidadar kuma mi ta pai, masayin ɗan adam a rayuwa. Kig chu wastha ndan mig ui training gan kwa chimba. Don more especially nanaga ɗai a rayawar mu ra nanagan makana gara wastha ɗai nya kawta kaidi sa kamda hau a laga akwa. Kam nara amtachinga alag kwa, gan ta ngwa lukwa lag ta amdara nga. amdara lakan mig nu alan inja saga gan naga tu kalkal kwa gaskiya dakker kama ga uwi gas haw karan, ga shawo karan, ga har alan a karan yanda ta mwa lan paida, don jatta ngwa kasarchin wa jada wul dimma ga sa taka salla nara kigta chiri alan nir rayuwar amdara ta gurɓata tunaniyadar ko kuma ba nsu’andi rayuwada. Ado ɗainyi wa dunyan a palchin nanaga kamata… A njaiyamur nanagan, wastha amdora wastha a lawira kaja chu wasthangan kamda njiɗai chilla lan sara ta kamata iri mimi njair rayuwa taka amda taka nara yandara ka ta mwa paida, ashukud ka shifir mimi amdara ngata ja. Ka chiri kula taka durira mimiɗu a kuɗadar are, nara iri ma kal yaye ko da amdan ra nga mwa kuɗa di yandara kaya ta kula taka amzaraman are, yanda jaye, yanda kanda mwa lan ka ya tu wastha ndan ka chiri ka ya mirda a jar damwan. Jar ye kajar ui lakura kajar ta mbanachin kamadar. Ta mwa paida ladar, ɗai nya, yau jada paidar hau wastha a monti chu kasarimi gan. Ta mwa lan paida sosai gaskiya a rayuwar murya nanagan. Ko da makana har ma avan tam zara kamda hau nu a monti wa ye, amta njiɗai iya training ni aiva. Kafin ja sa sthibdi age ra kamta bunni a montir yan kwa.